الاضاءه خلى الاضاءه ديما اضاءة طبيعية يعني خاطر تعطي وضوح وتوازن. زاوية التصوير جرب اكتر من زاوية باش تلجى افضل واحدة. الخلفية لازم تكون بسيطة وما فيهاش يعني هلبة تفاصيل باش تبرز الشخص. التركيز ركز الكاميرا دايما على الوجه. الراحة خلي مرتاح <hesitation> خلي الضحكة خفيفة باش تغير الصورة بالكامل